<hesitation> eɗun waawi ɗun liɗɗi njinortoo, ɗun ɗi pooɗirta henndu. Noon nii hiddoo neɗɗo waawi sifaade banngal majjun. So wanaa ɗun <hesitation> <noise> mi walaa anndal majjun ñiiɓungal kwa.